<noise> <hesitation> Da a mannyɛ "lucky" papaapa nye dɛ, mber bi edw- edwuma b- ketseketse bi a menyae na hɔn a ɔwɔ dɛ yɛhyɛ hɔn ase no <hesitation> owie ekyir no na hɔn a wɔhyehyɛe no wɔdze me a akɔma nkorɔfo bi a <hesitation> kyerɛ dɛ edwuma a wɔ - wɔyɛ no wogyaa ne nyinaa guu mo do mebrɛe. Mosom nyimpa ebien bia a egya n'edwuma egu mo do, metwa mo ho a ɔnnyɛ yie. Anadwo nyinaa na mese pe fie "weekends" nyinara na meyɛ edwuma. Ɔbɛmaa mo do koraa tsewee <noise> woom <hesitation> ntsi mebrɛe. Dɛm adze no a ɔtoo m' ma muhuu dɛ dɛm"time" no dɛm aber no mannyɛ "lucky".